ऑगस्ट! हो एक्लीक्तेचो म्हायानो असुन, उमानशेची उष्णताय सोपता आनी नव्या ऋतुक सुरावता जाता। वर्षाचो आठवो म्हायानो म्हण ऑगस्ट हो काल लिहवु लिहवु दिस ल्हान जावपाका लागताता। आनी हावामान थंड जावपाका लागत। जायत्या विद्यार्थ्यान खातीर ऑगस्ट हो तायरिचो काल। कितेएक तांर ते उमानशेच्या सुट्टाए उपरान्त परत शालेंत वचपाका तायर जाताता। हो काल काडू-गोडा असु येता। काराण उमानशेचें स्वातंत्र्य आनी साहसा शिक्षणिका वर्षाच्या राचनुकेका आनी नित्यनिमक सवता दीता। उमानशेची उष्णताय सोपली तरी ऑगस्ट हो अजूनया भायल्य कर्यावलिन खातीर आनी कर्यावलिन खातीर एक बारो वेळा। हो म्हायानो सांगता, बिबिचु, खेलां कार्यवालिनी भरिलो असता। ऑगस्ट हो उत्सवाचोया काल असुन। उननीस ऑगस्टाक राष्त्रिया विमानन दिन विमाना येदारिच्या इतिहासाचो आनी उदारागतिचो भवंमन करताता।